Maro raha fohanina azo alàna ranony dia hamaignina zany izy ohatra zany hoe paoma, manasa koa, ledsy, manga, akondro dia azo hamaignina aby si io.